अगर मय छुटीमे घर जवैया हौ कहेसे मिर घरमे रहो बोटविरूवनमे पानी डारन ताँहि मय कहैया हौ तवहिक मारे पडोसि से मय ऐसे कहि सकत हौ । राम राम पडोसि मय कुछ दिन के ताँहि छुटि मे बाहेर जवैया हौ । तवहिक मारे मिर घरमे लगे बोटविरूवा हए पानी डारन कहैया रहँओ मोके पता हए तुम बहुत व्यस्त हौ । तहु फिर अब का करौ तहु फिर बोट विरूवानके बचान के ताँहि मद्दतको आशा लैपडे हौ । तुमहर मद्दसे मिर बोटविरूवा बचसकत हए । इतका करदेहौत तुमय बहुत बहुत धन्यवाद देन चाहत हौ ।कुछ समय दैके मिर बोटबिरूवामे पानी डारदियो । घरके कोनेमे मोटर हए मोटर कि बटन दावदियो पानी अपनय जयहए पच्छु आइके बुतायके चले जैयो । इतका भर करदियो हए ।